لاتیني موسیقي ما ته ژوند، خوشحالي، او رقص رايادوي. دا موسیقي د هسپانوي او پرتګالي کلتورونو د رنګین موسیقۍ بڼه ده، چې په ځانګړي ډول د سالسا، مرینګې، ټانګو، او بوسا نووا ډولونو څخه جوړه شوې ده. لاتیني موسیقي د ژوند د خوږو او خوښیو ښکارندويي کوي